ഏത തേലേസ്കോപ് ഔ ഏന്സ ബൈന്കര ദൂ ധര്ഥ്। ഏന്ക്ലന്ദ ബരി കര്നക് തോജന് ദേന വസ്തു ഉന്ല। ഭൈന്കര ദൂ ധര്ഥ് ഇതേന വസ്തു ഉന്ല തോജ്പ। പുന പന്പുനു ദേന ധര്ത ഐക ഐന വേന। വിദന ഉന്ല ഐന ഉലൈ। ഏത വിദന ധര്ത ബഗ। ഫത്യ ദേന ധര്ത തേലേസ്കോപ് തുല ഇന്ദു ലേന്സ്। പന്ദ കര്നദക സുമര കര്നദക ബേദുവേദ। രീതിത ലേന്സ് കര്നദക ഇപുന് ഔ ദൂ ധര്ഥ്। ഇപ്ന ബേലകുനു സന്ഗ്രമ ഉന്പുനു ദുമ്ബു ഇ। ബേലകുനു തേലേസ്കോപു പന്ദ। <hesitation> ദേന ധര്ത ഐന ധര്ത പോഇന്തേതേ ദേന്ദ। മലതേതേ <hesitation> അഗുര വേന ഛിത്രനേ। ച്രേഅതേ മലപുനു ഛിത്രനേ സുരു ഏലിഅ വന്പിത। മന്ദ ഹിഗിസ പന്ന ഹിഗിസ തേ ഏന്ക്ലേഗ ഔ। ധര്ഥ ഛിത്രനേ പന്പുനു <hesitation> കോര്രേക്തത തോജ്പ പന്ന ഛ്ഹനേ തേലേസ്കോപു മലപുനു।